<hesitation> لوكان جا لوكان غير جا عندي طباخ شخصي يطيبلي قاع واش نحب واش ناكل على يكون عندي <hesitation> سائق شخصي، طباخ شخصي حاجه مليحه، منعياش على خاطرش الكوزينه <noise> صح تعيي، لكن السياقه لا.